Evalo lyandje ondi hole okuli tyapula pamwe naanegumbo lyandje. Evalo lyandje ohandi li tyapula naanegumbo lyandje tuli megumbo twa nyanyukwa nawa. Esiku lyevalo lyandje ohandi valwa momilongo mbali nagahamano ga auguste lyo esiku lya simana. esiku lyomapendafule. Mesiku moka ohandi kala nda nyanyukwa lela naanegumbo lyandje oshoka esiku moka omo nda valwa lyo olyo esiku lyomapendafule. Esiku lya simana unene kungame. Ongula onene yesiku lyevalo lyandje ohandi penduka pamwe naanegumbo lyandje opo tu tameke oku longekidha iikulya mbyoka tatu ya tupe nenge mbyoka tatu ka lya uuna tatu tyapula evalo lyandje esiku lyevalo lyandje ohandi kala nda ithana ookuume pamwe nangame yeye kaandjetu tuye tu tyapule evalo lyandje pamwe nayo. Shampa twa mana oku longekidha iinima ayihe esiku lyevalo lyandje. lokomatango lwaahwiya ohandi ithana Ookume kandje yeye ngele twa mana opo tu tameke oku tyalula evalo lyandje. Esiku lyevalo lyandje kandi hola nande oku nwa omalovu oshoka pamwe otandi ka ninga iinima inaayi opala. Esiku lyevalo lyandje ohandi kala lela nda ithana ookume kandje oyendji opo tuye tu tyapule pamwe nayo evalo lyandje. esiku lyevalo lyandje ohapu kala iikulya ngaashi oshikuki. sho- shoka handi kala nale nda landa shookuume kandje. Esiku ndyoka ohandi kala nda nyanyukwa oshoka ethimbo lyetyapulo lyevalo lyandje ohapu kala puudha nayi. aanegumbo lyandje. aashiinda mboka nda ithana. ookume kandje. naantu ngaa yalwe. esiku lyevalo lyandje ohandi kala nda nyanyukwa shili nohandi pandula kalunga kandje sho ha gwedhelendjeko oomvula odhindji. sho handi ha Oha gwedhele ndje ko oomvula ondhindji. oha gamenendje miiponga oyindji. noha ga- noha gamenendje aluhe uuna tandi ka lala. uuna ndili momalweendo. uuna ndili peni. Omuwa gwandje oha kwathandje. Esiku lyevalo lyandje ohandi nyanyukwa shili molwaashoka ookume kandje mboka handi ithana nenge aantu mba handi ithana yeye keevalo lyandje ohaya etelendje omagano ogendji. gumwe ota vulu oku etelandje iimaliwa. gumwe ota vulu oku etelandje naando oshinima shoka ndi hole. Esiku lyevalo lyandje ihandi li dhimbwa. ohandi kala nda nyanyukwa nayi.